Ny fombako- ny fombako hoe hanamboarako hanina fa tsy misy hena zao de hataoko- asiàko an’reny épice manimanitsy reny. Ohatra hoe asiàko togolo gasy izy, na asiàko persily. De misy koa zao <hesitation> mivily hany mitovy apport am'hena reny ohatra hoe fia zao misy proteiny manahaka ny hena avao koa, de regny atody reny koa.